<noise> To ɗum waɗi haala free will kam, e ɗum waɗa haala dow aɗa mari cembe suɓa ko ngiɗɗa, ko waɗanma, ko fukkanima to ɓernde, a waɗi kujeeji ɗuuɗɗi ɗi suɓtataa gootu nder majjum, a suɓtay pakko ngiɗɗa, ko waɗanma pati suɓta.